Ku'u kudujtë wi'inmadyë naj kuwi'isayn oy da'a myaj takasëp pë ji'i najtyë ko'o nëkë nyamaja dunëpneyb najk myaj padyë pë pë jantën iukpë pë jantëm jëxpë najtyë o pë jëntëm andak pë najtyëko'o dun nëkë nëpyadakëp ko'o takat'sayn takasëp odyëkam.